Omundu oya bikhire embitha eya'nganaletha hakathabanguko, kwesi eyangaghunza ho'obughuma, omundo oyo salibughabugha kuu okwa mbitha eyo. Omundu oyo salibwira embitha ya'abandi, akasighalha iniyo assi embitha eyo iyi ngiyo yughene akasighalha isali atabwira yo'oghundi mundu, kandi salikanaya okwa mbitha eyo. Yikasighalha iniyo asii yu yughene kandi ebi- ekitsibu ekyangamulwira mu okwibika embitha. Neryu ibwa omundu akabya akasaminya amazima, neryu ibwa ihabanika obutsibu kundi ibwa wanganabika embitha leka ngathabugha indi wamabika yuu ngwo'okwa mwira waghu ghuthi mbinu sendisa minya yuu beithu obuthuku bukaya hika inaminya embitha eyu. Neryu akabya akaminya yuu ahuu ghukabya iwanganaferwa ngo'obutheke bwaghu, iwanganaletha akatabangukho kwo'mwomaka, ghukabya iwangaletha hu eriharan erihara eriharangu eriharana omwo omuchi? Omwamaka aghu. Neryu embit eribika embitha kikabya echangakulhethera ebitsibu binganabi omundu amasaminya embitha eyo.